نختار البيتزا <hesitation> و اكل الخضر المغلية خاطر بالنسبة ليا البيتزا حاجة من الماكلات الفاستفود و الدارجة لتو <hesitation> و الخضر المغلية من الاكلات الصحية والطبيعية و لي عايشين عليها دونك الزوز مع بعضهم يتوافقوا مرة هكا و مرة هكا